Rí tiémpú rígi̱ꞌ rámí, komo rí gu̱nꞌ rígi̱ꞌ rí disiémbré yá nagi̱ꞌdu̱u̱ rí migúwán, jngáa̱ ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, pues rí tiémpú rígi̱ꞌ rígá nuri̱ꞌji ya̱wu̱un xa̱bu̱ nugi̱mbóo̱le rí nejma̱a̱, ora yáá ikhú xúꞌkhui̱ rá rí ndámbu̱un rí nugi̱m ndámbáꞌxu̱ꞌ rí nu̱gímbóo̱la rá rí mangaa komo rí rígá ríꞌkhui̱ mbaꞌja inii ñajunꞌ rí nu̱ni̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, nu̱ni̱méjáa̱nꞌla mbaaꞌ mangaa náa̱ꞌ mu̱dú tsígaꞌ, ikhaa khúwá má xúgi̱ꞌ nu̱ni̱ ja rá. Ora, jngáa̱ ríꞌkhui̱ ndámbáꞌxu̱ꞌ ikhaa mbu̱júúꞌ pos nu̱gíya̱aꞌ má a̱ꞌkhui̱ rúꞌ, nu̱ña nu̱ñajuíínꞌ má a̱ꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí na̱ꞌkha̱ má ríꞌkhui̱ mudárígú kafée̱, yáá mi̱go̱o̱ kafée̱ xúgi̱ jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí xógíꞌ má tiémpú kuáꞌdáá ñajunꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá jngáa̱ rí tiémpú rígi̱ꞌ ja rá. Jngáa̱ rí yáá gu̱nꞌ rí ríꞌkhui̱, rí disiémbré, enérú, febrérú xóó rí nu̱dárígú kafée̱, ora rí mársú, abríl rá, yáá nu̱ni̱méjáa̱nꞌla má mbaaꞌ náa̱ꞌ mu̱dú rí xaxtu ruꞌjua xkui̱ rá. Numuu rído̱ rí áꞌganú rí máyúu̱ o̱ júniú a̱ꞌkhui̱, yáá nu̱dúu̱la má xaxtu xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. A̱ꞌkhui̱ rí pos nu̱xna̱a gidu nu̱xna̱a, nu̱ni̱i̱la xado̱o̱ nu̱ni̱i̱la, ngáa̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ kuáꞌdáá ñajunꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rído̱o̱ rí na̱ka̱nú tiémpú, nu̱dú má rá, po ikhí mbu̱júúꞌ rí máyúu̱ ja rá, o̱ júniú a̱ꞌkhui̱ e̱ꞌkha̱a̱la ruꞌjua. Yáá rído̱o̱ rí júliú mbu̱júúꞌ pos yáá nu̱gíꞌdi̱i má nu̱xna̱a xtiꞌjí xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Xkua̱ꞌnii e̱ka̱ ranúngoo tiémpú rí júba̱a gii̱ꞌ.